ياخ انا أول مرة ألقى لي زول ونستو سمحة كده والقعده معاه ما بتزهج منها كلو كلو ضحكنا ضحك ابتهجنا وضربنا الهم بالفرح غايتو ما حسينا بالزمن